Enyi enva entat onna kyɔ oci tomva tondat kyora kop kop nu onyiokopnu nva, kop nu taat, kopnu kyora, kp eva kop eva, nu onyi, kop eva nu nva, kop eva nu oci, kop evanu tonva, kop eva nu tɔndat, kop eva nu kyora, kop etat, kop etat nu onyi, ekop etat nu enva, kp etat nu enva, kop etat nna, kop etat nu tɔmva, kop etat tondalt, kop etat nu kyora, kop enna kop enna nu onyi kop enna nu kyo kop ena nu oci kop enna nu tomvaa, kop enna nu kyora

Kop kyɔ nu onyi kop kyɔ nu nva, kopkyo nu tat. kop kyo nu nna kop kyo nu tonat ko kyɔ nu kyora, kop oci, kop oci nu onyi, kop oci nu nva kop oci nu tat kop oci nu nna kop oci nu oci ko oci nu tomva kop oci mu tondat kop oci nu kyora kop oci nu <hesitation> kyɔra we have kop oci no <hesitation> kop tomva kop tonva nu onyi kop tomva mu ova kop tomka Deri avanu kyora, deri ava nu kop, deri ava nu kop nu onyi, deri va nu kop nu nva, deri avanu kop nu tat, deri ava nu kop nu <hesitation> nna deri ava nu deri avaa nu kop tɔmva deri ava nu nu onyi, deri ava nu kop kyɔ ntat, deri ava nu kop ky nu oci deri ava nu kop kyɔ kyɔra, deri ava nu kop kyɔ okop nu onyi deri ava nu kop kwo nu onyi deri ava nu kop kwo nu tat deri ava nu kop kwo nu ma deri ava nu kop kwo nu oci deri ava nu kop kwo nu tondat deri ava nu kop kwo nu kyora deri ava nu kop kwo nu onyi deri ava nu kop kwo nu onyi deri

Deri atat nu onyi deri atat nu nva deri atat nu onyi deri atat nna nva deri atat nu onyi deri atat onci nva deri atat nu onyi deri atat nu <hesitation> tomva nva deri atat nu onyi deri atat nu kop nva deri atat nu onyi deri atat nu onyi nva deri atat nu onyi deri atat nu kop nva deri atat nu onyi deri atat nu nna nva deri atat nu onyi deri atat nu kyɔ nva deri atat nu onyi deri atat nu oci nva

Kop enna <hesitation> tondat kop enna kop kyora kop ekyɔ deri anna mu kop ekyɔ nu onyi deri anna mu kop ekyɔ nu nva deri anna mu kop ekyɔ nu <hesitation> tat deri anna nu kopp ekyɔ nu oci deri anna nu kop ekyɔ tɔmva, deri anna nu kop ekyɔ tondat, deri anna nu kop ekyɔ kop kyɔra deri <hesitation> deri anna nu kop oci deri anna nu kop oci nu onyi deri anna nu kop oci nu ntat deri anna nu kop ocinu nna, deri anna nu kop oci nu kyɔ, deri anna nu oci deri anna nu kop nukop tɔnva, deri anna nu kop oci kop kyora deri anna nu kop omva deri anna nu kop tomva nu onyi deri anna nu kopp tɔmva nu nva deri anna nu kop tɔmva nu tat deri anna nu kop tɔndat nna Kyɔra deri anna nu okop tondat, deri anna nu kop tondat kop kyora deri anna nu ko tondat, kyɔra nu deri anna nu kop tondat kyora nu onyi deri anna nu kop tondat kyora nu nva deri anna nu kop tondat kyora nu ntat deri anna mu kop tondat kyora mu nna deri anna nu kop tondat kora nu kyo deri anna mu kop tondat kyora nu oci deri anna nu kop tondat kyora nu tomva deri <hesitation> feri anna nu kop tondat kop kyora nu <hesitation> tondat deri anna nu kop kyora kyora deri akyo deri a kyɔ nu ntat deri akyɔ nu oci deri a kyɔ tomva deri a kyɔ tɔndat deri a kyɔ kyora deri a kyɔ okop deri a kyp okop mu onyi deri a kyo kp mu nva deri a kyo okop nu ntat deri a kyo okop nu nna deri a kyo okop nu kyɔ deri a kyo okop oci deri a kyɔ